Tena tiako ro alô mitariny lapin e, kô bibilava zey mampifiny za e. Azalahy mitariny lapin zey tiako fôtony lapin io ko tsara mizaha izy avy eo tsy mampavozo za.